rangii adhinen ishin rangii lilah dansatiii won ishin dhagariftu yaani won yaani akhaa won usalama inamaanen dhib yed Mal yaani won cholee fedhen wol woth dhufaa woo woth gamadhenu won wolin sherekkeanu berre akasisun ishin yaani won akasisun sidhagarifthi dhuathan rangi tunen rangi dansaa hamtua inamanen dhiib fedhaa